அர்ஜென்டினாவின் வரலாறு ஆம் ஆண்டில், ஒரு பிரிட்டிஷ் படை பியூனஸ் அயர்ஸில் ஸ்பானிஷ் இராணுவத்தை வென்றது மற்றும் மால்வினாஸ் தீவுகள் என்றும் அழைக்கப்படும் பால்க்லாந்து தீவுகளைத் தாக்கியது. உள்ளூர்வாசிகள் பின்னர் தலைநகரை மீண்டும் கைப்பற்றினர், ஆனால் பால்க்லாண்ட்ஸின் கட்டுப்பாட்டை மீண்டும் பெற முடியவில்லை. அர்ஜென்டினாவின் வரலாறு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது, ஆண்டுகளுக்கு முன்பு படகோனியாவின் தெற்கு முனையில் முதல் மனித குடியேற்றங்கள் தொடங்கின.